Ta' ta ndob xilnaba, nak re re ma'x re yega manzo yoba nak nche nzy yore nzo ngida, ngitey ngidgola chuya' mber xi'y, mbertey mber gola, pada' mbay re ma' jwa'n re ma' wan nabay nche ncholo men mariana nchuba chita' este ngaxa, mbin bey tola', zi perika <hesitation> mbeza' ammm- choti ma' na este ee tola mbesna tol zeya' <hesitation> ma' batey.